Sèè tii dònȧȧŋ yèwè, taìŋ bȧ wɛ̀i aŋ dàwiim nyȧŋ bȧ ȧŋ wɛ̀i ɓɛ̀nɛ̀ŋ dàwè kiim, ȧŋ maŋ aŋ nyìmȧŋ ɓòò nȧŋ yaȧ wo Johnson folley quaye wɛɛ̀, aŋ dàwiim nyaŋ ȧŋ ɓɛ̀nɛ̀ŋ tɔ̀ɔ e nɔ̀ŋ kii mɛ̀, e bȧ guùŋ nȧŋ yaȧ, wò yaȧ nyuùŋ kpuu, e bȧ guùŋ nȧŋ yaȧ wò yaȧ nyuùŋ gbòȧ mìè Dayȧ, e bȧ guùŋ nȧŋ yaȧ wò manaŋ kèè nyuùnkpùuŋ, koɓɛ̀ gbiŋ nyuùnkpùuŋ naŋ nɔ̀ŋ wo manaŋ wò kɔ̀ȧa, kèì nyùùŋ sɔɔ wò kɔ̀ȧa, sèè wo nyùùŋ woȧ wȧȧŋ wo yɛmɛ̀im e keì kȧȧìŋ kii mɛ̀ tiŋ ȧŋ donȧŋ tɔ̀ɔ̀ nyùùŋ wii wèè wo hnàŋ woim yɛmɛ̀ yɛ̀ì keì bi è yaȧ.